विसाल पांड़ा, लाल पांड़ा, पहाड़े गोरिला और चिम्पांजी अव हाथी यी सब जानवर बास खायेच्छे। लेकिन एकरन में विसाल पांड़ा एक ऐसन तरह के भालू छे। जे की सबले जादे बास खायेला चाहेच्छे एकर चलते <hesitation> यी सब पांड़ा के जादे तर आबादी बास के इलाका वाला छेतर में ही पावल जायेच्छे। अगर बास नहीं रहल छे तो उहां यी सब के जीवन कठिन में पढ़ जायेच्छे काहे की यी सब के मुख्य भूजन <hesitation> बास छे।